أي سمجة بكون؟ بكون سمجة الفسكر. لأن سمجة الفسكرجميلة ومفلطحة وبعد يعني مو واجد شايفة في روحها نفس الهامورة. انزين ومو نادرة مثل الحوامر مثلاً، ومو أجنبية مثل السلمون، الفسكرة متواضعة بحرينية، واجد أحبها ولذيذة هم.